<hesitation> ɗun kaa sikke walaa hen. Neɗɗo kaa ana mawna fuu, ana heɓa tiiɗallaajii, aduna oo ana jiiɓoroo ɗun. Sabi, ndeen kulle kuurɗe ɗe hakkille maa jooɗnoraaki a yiyan ɗun, a waɗtanan ɗun hakkille, a anndanan ɗun du. So ngoonga Alla ana yaha fuu aduna kaa, duuɓi maa ana mawna fuu ana ɓeydoo jiiɓaade.